देखो र बई कैफे कनिए केव जा पर चाय, कॉफी, नाश्ता, कैक, मिठाई एक प्रकार से सब चीजा मिले ऊनी ये कैफे केव है। यहां पे पिज्जा बर्गर भी मिले। तो ए नि मु एक बार कॉपी पी रि ची तो मारे सोडे एक बड़ा सा भाईसाहब बैठआ था। तो कॉफी पी रि थी तो एकदम से डह लक लाग गई। ओर उन भाईसाहब के ऊपर कॉफी धुल गई। तो मैंने उन भाईसाहब से की की में माफ कर दो गलती होगी आगे से ध्यान रखूंगी। <noise>